Warna orens au mengasosiasikan no tentang energi no kekuatan. Au berpikir warna orens warna yang ceria no mengundang yang hapu membangkitkan perasaan positif.